Este yokehka este kinmihtlania ichpokatzotzon, entonces este kititlaniah se wewechihki icha ichpokatoh ma pues ke ihtermediario amo, neka ma ma ktlahtlani kox kox welitis kimakaskeh ichpokatoh inon piltontli, ya si kihtowa maski, pues ya yuwi piltontli, pero kwika este puede ser tole o mole, después o cervezas, mole, miak cosas iwan okitlatlaniah kuete maktotoponi. Axa pues miak sa ihkon kichololtiah, kuatzkichteki ichpokata wan ya, pero todavía yuwih tlayolsewitiwih, wan tlayolsewia, kanah kitlahtlani banda, este cartones miak, mole, cuete, ihkon.